Ko wiyeete digital kamera hoccay potoji ba darolggal, so un omti, sai un nyo'a ngam so un haccay potoji. Kamerawa ngan e nanda ba rediyo amma e wodi hitere daga gaɗa.